Lajum tàngoor la gën a ban. sedd bi moo si xaw a tane. sedd bi mun ngaa dem ñaari fan ñetti fan mu kumaase nga ciy gis lu la neexut. Fruit bi tamit, bu yàggee si firig bi dina dem ba sol ndox. Soo ko génnee doo ko man a jariñoo. <noise> karoot, kaani xeeñal, kaani salaat, ak pakkumba, suppome, jaxatu. Yooyu mun nga ko buddet. <noise> Lujum bu sew boobu noonu diggante karoot jaxatu, ñàmbi, batañsa. Batañsa moom moo ci gën a ñàkk a xeeñ ak nawe. Yooyu moom dañuy gaaw a yàqu. Waaye su dee time sedd nii soo nalee sa kii walla nga def ci sa firig, si buntu bi, am yu daa am kamoot, nga gàcc ko ci firig bi. Mun na faa dem ba ham semaine walla bu semaine biy waaj a jeex mun nga kaa génne di toggu du yàqu. Ak oñoo yépp. Soo amul firig itam, soo lalee ci suuf, jël sa saaku, jël sa moros bu hoyof muur ko. Boo bi tamit mun naa yàgg, te du yàqu. Bu njëkk, léegi la firig xew waaye léegi, bu njëkk firig hamutoon. Si lool lañ daan denc di jël di toggee.